في نهار من نهارات كان شبح يخاف برشا ملظلال، حاجه غريبا و غير معقولا بالنسبه لشبح، كل ما يبدا ليل و دنيا تظلام يتخبى تحت السرير و يغمض عينيه و يخاف حتى يسمع صوت الريح، صحابو الكل يستغربو و يسألوه كيفاه شبح و تخاف ملظلام؟ أما هو مكانش ينجم يجاوب، في ليله من ليالي قرر يواجه الخوف نتاعو و خرج بالشويا بالشويا و هكا راحلو كامل الخوف.